Hari Selasa fai duak ndia au mengasosiasikan no sebagai produktifitas. Au berpikir fai duak ndia meten sebagai hari produktif yang memungkinkan hataholi untuk fokus no kerja untuk mencapai tujuan.